जैही मिंग बड़ रो। जैकाई सुपसे ही डांग रो। जैचे प्रतश मा पाया जाई। जैचे आपड़ेंचा नी रोहे, जैचे तोत्री तेज़ दोड़े। तोत्री जैचे वद्धु तिन्द्री गती बड़े। जैचे सुपसे चोटे सुपसे दुन्यान सुपसे इदी पक ते तीज़े आपनों देखाये नी।